ممكن الآلات تتطور تكون زكية جدا، لكن أعتجد ما راح تكون عندها مشاعر حقيقية مثل الإنسان، لهذا، لأن المشاعر مرتبطة بالعقل البشري، وطبعا <hesitation> الآلات ما يكون عندها عقل، الآلات، آلات <hesitation> هي آي هذا متطور يعنى، ما يكون عندها عجل يفكر بيه كل إنسان.